тырс тырс естіп отырсыз ба
бұл сағат қой
уақыт өтіп бара жатқан
дәл қазіргі сәтте сіз мені тыңдап отырған кезіңізде уақыт та зымырап өтіп жатыр
бүгін сұхбат алатын күн ғой
кім қонақ болды екен деп тағатсызданып отырсаңыз онда сізге тағатсызданбай ақ қойсаңыз да болады дегім келеді
себебі ол адамды сіз меннен гөрі жақсырақ білесіз
сіз ол адамды жүз пайыз білесіз ес білгеннен бері
бүгін біз сұхбат алатын адам ол сізсіз
оу уау қой талшын сен микрофонның арғы жағындасын ал мен наушнигіммен бер жағындамын
қалай арамызда байланыс орнауы мүмкін деп ойласаңыз онда таңғалмаңыз
мен үшін подкастты жазудағы басты мақсатым ол адамдар тыңдарман және сол тыңдарманның ішіндегі ең маңызды ерекшесі сізсіз
біз әрқашан жақсы бір адамдардан тамаша адамдардан сұхбат алып жатамыз
ал бүгінгі сұхбатты сізден алғым келеді
бұл сұхбаттың сұрағын әлемге айтып ысқырудың да қажеті жоқ
әркім өзінің ішінде өзінің жүрегімен жауап берсе болады
және осы сұрақтарға жауап беру арқылы мәндірек және дұрысырақ саналы өмір сүруге бір қадам болсын жақын болсақ деп тілеймін
дайынсыз ба
онда кеттік бастаймыз
ең алдымен сіз кімсіз
шынымен де сіз кімсіз
немен айналысасыз
және басқа адамдар сіз туралы айтқан кезде ең алдымен есіне нені түсіреді
екіншіден сіздің үлкен арманыңыз қандай
сол арманыңыздың жолында еңбек етіп жүрсіз бе
және әр күні сол арманыңызға бір қадам болсын жақындататын бір істі істейсіз бе
келесі алты айға өзіңізге қандай жоспар қойдыңыз
қандай мақсаттарыңыз бар
неге қол жеткізгіңіз келеді
егер бүгінгі күн сіздің өміріңіздің соңғы күні болса онда бүгін не істер едіңіз
нені үлгеріп қалуға тырысар едіңіз
ал соңғы күндері өзіңіздің есіңізде қалатындай тамаша бір іс істедіңіз бе
өзіңіздің бойыңызда қандай қасиетіңізді немесе әдетіңізді өзгерткіңіз келеді
және соны өзгерту үшін бүгін қандай қадам жасай аласыз
бүгін біреудің жымиюына көңілінің көтерілуіне әсер еттіңіз бе
қой осымен осы жерде аяқтағаным дұрыс болар
сізге қойған сұрақтарым анық
сұрақты қоя беру мен үшін өте оңай
ал оған жауап беру біраз ойлануды талап етеді
сондықтан егер қаласаңыз осы сұраққа өзіңіздің ішіңізден жауап беріп көріп өміріңізге саналы түрде қарауға тырысыңыз келесі кездескенше
атқан таңым сыйы тәңірдің
зымырап өтер зулап бағасы өте қымбат бұл уақыттың
бос өткен әр күнім толмайтын шығын
сол себеп әрбір сәтін келгенше шама шарқым жібермеймін
қалайды қалайды көңілім аспандауды